انا شايفه أن الاعتذار لشخص حاجه مهمه جدا والاعتزار مش بيقلل منك خالص ممكن نعتذر بكلمه اسف عادي ممكن نكتب جواب لحد لو احنا مش قادرين نقوله الكلام ده في وشه ممكن نجبله معاه هديه حلوه الهديه كمان بتعبر عن الاعتذار ااا بس